Ah pues mak nak lo man pues c̲h̲on man ic̲h̲ë guꞌn, ditꞌse xkëꞌ ldoꞌlá tib mak izobna sdzaꞌl ldoꞌma man pues nap lëꞌ man c̲h̲uꞌnn bis aveces lëꞌ man xduꞌx c̲h̲an c̲h̲ow yu pues nap nax o or lëꞌlá xneꞌ izobna xneꞌ xdeꞌdlá kariño lo mak xkakga pues lëꞌ mak xneꞌdz kariño loma.